Ny haino vaky jery io zany da anisany mampita vaovao amin'ny olo io, io koa da tena manova ny fomba fijery amin'ny olombelo, ary fanamboara ny resaky sosialy